पांच से मोके नाच के याद आ जाएल। जो कि में अपन संगता मन के संघे करत रहेन। असम क पांच सागर भी मोर मन मे आ जाएल। अउ कुछ तो संख्या पांच से मोके नही याद आएल।